Akpan udia ke usen ubọk ndemede idap nyed inua mma <hesitation> nsidia akam. Ndọhọ nwan nni eyid akam ke usan esine edep akara. Ke ntak me nsidiaha ineñe mkpo, ami nda mmoñ eba, edep mmoñ eba min ke ogi eyid oro inñ, ami nda ndia ke usen ubok. ukura udia ndidiade ke usen ubok edi oro ndiaha mkpo fen.